Hewan yang berkeliaran itu malam hari ya itu yang setahu kite gitu sih kayak kalong tuh kalong kenapa die malam hari baru keluar dia memang nyari makannya di malam hari jadi kalau siang emang kebagian sama manusia apalagi ada mangga matang, manusia udah keburu duluan deh malam kan nggak ada tuh manusia nyari mangga gitu kalau kalong pasti nyari bu makan malam setiap cari makanan malam, terus kalau misalnya apa namanya kayak iya apa sih kayak semacam apa tuh ada binatang lupa tuh suka juga keluar malam tuh keluarnya di malam hari, gitu tuh kayak yang burung hantu baru ketahuan deh di mana-mana hantu ya kemarin malam sih mau hantu bener mau burung <hesitation> keluarnya pasti malam gitu loh itu kalau misalnya kayak itu tuh kayak binatang apa sih itu aduh lupa tuh itu juga dia keluarin malam, kemarin itu biasanya oke tapi jangan disebut kali ya kalau misalnya ada makanan ada binatang yang keluar malam tanda kutip yang aneh-aneh nah kebanyakan gitu ya kalau yang baru tahu sih emang kalau binatang yang normal itu selain kaleng ya enggak ada lagi sih ini nyamuk kerjaan nyamuk siang ini juga ade juga.